لو عندي الخيار أكيد بختار الإنتقال الفوري تخيل بس ترو ح أي مكان في العالم في غمظة عين، كمان أجدر أستكشف كل شي كمان أجدر أشوف عجايب الدنيا من غير أي تعب، أيوة صحيح جراية العجول حلوة، بس طبعًا الإنتقال أوسع مجال وكمان أمتع وأحلى بكثير.